Nga seyɨlɨ. Nga seyɨl kagàk kɨ pɨn kɨ̀ lap kɨni, kɨ̀ mbì nāng nàng fa. Tun ko ye nga put ɗɨ, ɓe nga put ɗɨ, ɓe nga pùt kɨ bi ye nga mani, ko pò rit nyit na, ko kɨ shang shɨk ngan dung dung ɗo nyɨ. Ngò butomi, ɓe punu mwa putɗɨ, ɓe mwa pūt kɨ mar màr gàk. Punu mwa put kɨ mar-màr ɗo nsàr kɨ mwa gàk. Yali ɓe mwa màn pi tè nɨ ɗu met ko ɗu dɨm ɗu tong ka pi ce mwa, mpì lɨ kɨ yit kɨ shwal ka. Ɗang mwa tong tong kɨ mar màr. Nɗin kɨ mar-mar ɗa kwatɗɨ ɗo mwa sè, ko mwa shwè shɨshɨk. Shɨ cɨncɨni, ɓe nga nyi, ngan ngò mar màr ɗo nyɨ. Har shɨ cɨncɨni, ɓe ngà yɨt mar ka. Ɗang mari, làngsar ran. Làngsar ràn kò ye ko shɨ cɨn cini ɓe ngà lɨ tè nga vuk mar màr ne ye punu mwa, kake kɨ punu mwa ka yɨl pwana sòn son mwa. Mwa put shɨshɨk, ko mwa jɨ mwa yɨt mun jep nyɨ mwa shɨshɨk. Kwatɗɨ ko nga lɨ teni làngsar ran ka, ɓe nga bar ngò wat. Nga bar ngò kolm ɓang. Mpì ɗa ɗak-a ɓe Kom fwot kɨ mbì leng-lèng mwa ne ye, kɨ ɗo kar mwà ye le ji mwa, kɨ mun shɨ cɨncɨni, ɓe ngò butomɨ nyi ɗo mar ɗa gàk. Nyi ɗo mar ɗa ɗo pɨpi kɨy put kɨ gurm. Ka pi ye nen jɨ kɨ gha ka yɨlɨ, ɓe nyi ɗo kɨ put kɨ gurm gàk. Mpì ye mù màn aha teni marɨ nyet ɗɨ, ɓa se kà shwe ɗɨ. Mpì kaɗang ye gha ɗen ke gha dɨdɨr shɨ ɓut gàklɨsɨ, ɓe mar-mar ɗa gàk. Ŋdàm kam funu ɗo mar-màr. Ndam kam funu ɗo mar-màr. Gha làp kwat ɗɨ ɓe shwal neye ò ce ɓe mwa tè, gomnati mu lɨ teni ɓak. Mu ɓak gomnati ka. Mu ɓak tòng kɨni ka. A kè, ɗang mɨ mar-mari, ɗa kɨ sù le-le, wurng-wurng ɓul. Ɗang kwang ye kɨ mɨ tòmshi ye pak ɓa yal ɓa da làng ntom kɨ gùrm. Ɗa se ntom kɨ gurmɨ, ɗa mɨ nyi shɨke. Ɗang ko ye nga lɨ tè su wurng-wurng ɗo mar-mar a. A met ka ɗap shi ka ɓar ngò ket mwa, ko ngò la shal ka. Ɗang ngò la shwali, kɨ dɨm kɨ rù pus ye ko mwa shwal shwàl ɗa nyi, ko nyɨ la, ko nyɨ semi, ɓe ò ce ɓe dɨm mwalm. <noise> yi mwa, ko kuma tar mwa lemet pokin sòn, ɗang ko pak ɓe mwa jɨ mwa shwal ngo mwa ɗɨ. To, kɨ ɗa ɓe ko nyɨ ru loko, nyɨ ru pus sa ɓe kei, gha shwe nyoktu. Gha shwe nyòktu. Ɗang mu ni mar-marɨ, gha màr nyi, kwa ja lè mbìse fa, kwa kòk mpìte kwa sem kɨ nkàrng fa mwa ɗɨ, ɓe kɨ man cɨng fa kwa lɨ teni cɨng gha ket-ket, ket-ket, ket-ket kɨni tɨr-tɨr kɨni kuwi yɨt gha aha gàk ka. Ɗang gha cyak mbì lɨmar ɗa mwa ka nja ru kɨni, ɓe gha bè gha da tong ka leng bi ye rit ɓul. Mpì ye dɔn nti ɓe punu mwa yal ɓe mwa ɗen gyeri, teni sòngolng. Sòngolng ɗa ɓe tong ko pì, ɓin kɨ gomɨs ɗo ɗa. Ɓin ɗa ɗo sòngolng ɗa. Kò ye mu we kɨ mbì lɨmar ɗa mwa mu ji, ɓe gyi ɗò mu sok bɨ ɗa mwa gyi kɨɓut. Ko mu yali ɓe mu yè mu yak bi ye mu màr nlɨmar ɗa, ɗo shwe ɗa, kùm mu semɨ. To, nɗin kɨ ɗa kwat ɗɨ Ɓe. Rit yit na ka mar-màrɨ. Cɨn cɨni ɓu pò se kɨ mbìse funu mwa ɓe mu sè mɨ injin. Ò mwa nang nɨ injɨn. Ɗang don nti, ɓe punu mwa pò se kɨnɨ shi sar. Mwa cɨn shit shɨ kam nshɨk mwa ɗo nunu mwa. Kɨ nɗin lokaci ma, ɓe kɨ mat funu mwa ɓang. Mwa gwàk shɨn nsàr ɗang mwà jɨ mwa cèt ko mwà se mbise shɨshɨk ghɨ. To mu ni nɗin kɨ̀ tòng kɨ mwa ye ɗa, ɓe rit. Rit kɨni ɗo ɗang-e? Mwa man ɗap kɨ koɓo, ɗo shuwal ɗa, ko mwa dɨm mwa pin ngò gwak kɨni mwa. Ko bi ye karfe ye mwa jɨ kɨnɨ lòk-lok nyi, mwa man pɨn kɨ shuwal ce lemet. Mwa gwak bi kɨ mwa shɨk kɨ sar kɨ mwa zum-zum ko mwa jɨ mwa sè bi kɨ mwa, zum-zum. Ɗang ka làk nyɨ petɗi, ɓe ɗa ɗo kɨ jɨ bak pi kɨɓut. Tè kaɗang yè gha kɨ shuwal ka, ɓa se mbìse ka. To ko ahanyi, ɓe shìt ɗo ye mu pò mwenɨ gyi cɨn cɨni, ɓe gha kɨ shuwal ɗang ka ɗàp nhè bì yē kwà kè kɨnɨ shɨ po a da gwàkɨ, ɗang kà jà semɨ. To, kɨshɨk kɨ bɨɗa mwa kɨshɨkɨ, ɓe mù lɨ teni kò ce nɨ dùn ɗang nɨ aha kà nyet ka. Ɗang shɨ lɨs na ɓa pò lí kɨnɨ tè, Ye kaɗang ye gurm gha lɨ teni gha wàng, gha wàng mar-màr gha yɨt ket-ket ɗɨ, ɓe gha wùs ke gha kɨt. Teni mun ngas mwa ɗo ɗa. Gha cep gha wùs ke gha kɨ̀t. Ka ɓɨdɨr, bɨdɨr, bɨdɨr bɨdɨr yɨl ne mu man, ko le jɨ pus cɨncɨni, ɓe marɨ ɗo mu se shɨk nkìn-kin har le jɨ gàk. Nga man su kɨ pi ɗa, nga man wàng kɨ pi ɗa kwà yɨt ka. Nga lɨ aha, ko nga lɨ ɗɨ. Ko go ye mwa kɨ yɨt ni kɨni mwa, ɓe mwa ni ɗɨ. Go ye mwa tong-tong nɗin yɨt vumɨ nɗin kɨ ni kɨnɨ ka ma, ɓe mwà kàt ni kɨni ɗɨ. Mpì ɗa ɗak-a ɓe lis ne ye rit ɓul kwà jɨ kɨni, tè, nɗin kɨ tong fana, ɓe bi ye ritshlik ngàn nkin-kin, ko ka ɓe nga kàt dɨr lɨspo kɨ go ce, ɗang na nja lɨ teni mar-màr rit, ko ka ɓe mù lɨ teni shitcɨn mè ye ko gurm gha cɨn ɓe, kɨ mɨ gyi kɨ kwàng koɓo ɓe ni ɗàng ɗo rit ɓul e? Ɓe mu kàt lis mwa dɨ shàk ka tong. Molna kɨ yal kɨy lɨ ngan tè, gha ni gha cɨn aha, ka cɨn aha, kwa a barɨ. Mana kɨ man jɨ ɗar kɨy lɨ ngan te, gha cɨn aha, gha cɨn aha, gha cɨn aha ka kàt ka ke kɨnɨ shɨ po. Ɗa ɗo ɗa. Ɗang kwang ye mɨ kwang shuwalɨ, ɓe kò ce ɓe pak ɓa ya dɨ tang ɗa ka tàng-tàng ka. Nen pin fung ke mwa mùn gak-gak ɗok-o. Fung ke fa kɨ rit ɗɨ, ɓe mu lɨ tè gha se shɨ shàl fa pet kè. Ɗang fung ke gha kɨ rit ka ye bi ye mwa shɨt ka, ɓe mɨ gha nyɨ kɨt kè. Ɗang yè mu tòk nyi ko ngà lɨ ɗi, ɓe kang bi mwa mùn bap. Ngò go ye mwa kɨ fùngke mwa ye mwa ngò mar-màr mwa gyɨ ɓang ɗok-o. Go ye mwa kɨ ke n`dur ne ye mwa ka tong kɨ mwa, ɓe mwa ngò mar mwa gyɨ ɓang ɗok-o. Ɗan ye mù lap kè. Bi kɨ rit ɓul ɗà ɗo ɗang-e? Cɨncɨni ɓe yɨl kɨɓut kɨ bè mar. Ngò la shuwal ɗa mwa bè mar ɓang. Mwa ɗo mwa kàt, mwa gyip. Mwa ɗo mwa kàt ko mwa kok dung ɓul ɗel mun ne ye mu lɨ teni mun kɨ sɨm nke. Ɗang Mun ye mun kɨ sɨm nke kɨnɨ ɗa, pyet kɨ kàt funu ye mun ner kɨni, ɓe mu mwèn ka nràn kɨ kam funu ɗa, ɓe cɨng mun kaɓang, ko mu pò ke kɨnɨ shɨ po. Shɨ cɨncɨni, ɓà pò lɨ kɨnɨ tè, mar-màr rit. Mar-màr rit tàf gàk. Ko nga lɨ aha, ko ɗɨder ɓe go ce nyɨ fwot ko nyɨ man. Mpì ɗa ɗak-a ɓe lɨs na ne nga pò ji kɨni, ka kwang kɨ mar-màrɨ, kɨ la kɨ pak mbìshit ye ko, mù lɨ tè, èy, nɨ lɨs nyi, jɨ lɨs nè ye ko nyɨ terkazɨm na, ɓe nyi ɗo yè nga tàng mwa ngha gàk, gàk, gàk, gàk le jɨ. Ko jɨ ɗar kɨ pɨpi ye nkàng nrɨp kɨ mwa ye nga rɨp mwa mwā. Ɓa njà pin nkàng kɨ rɨp kɨ mwa mwā ɓang ɗo ɗa. Mpì ɗa ɗak-a ɓe lɨs na ɗar a.